Na tambaya bafi ɗiman aghama kiyaka lokaci ba mɨndɨ le gaɓɨna lokaci buwakɨ conakɨn madɨ daɗa tlayakɨ hankaliwana hamba tlayan hankaliwan gaiyi tinda kaga ai a nduwa ti ti karatu andu tiji wase nda tiji wase ta ta ta gham domin gaskewatɨ mɨn singan mɨn ɗɨn makaranta ba mɨn ɗɨma aji maha bahi matsir to sɨbɨ dɨ biyan wi wi wiham sɨba mɨn kasa bahɨ mɨn bi daɗa wi karatuwai mɨn kuma buri nuwin ɗe lokaci nakakani akamata ko- tanga wena haliyeki mɨn ɗɨma karatu to ghɨnsɨ yarda mau. kaga wi ndyam saura siba ɗima siba a siba siba wan mi ɗima karatu ɨna tlɨn conakɨn wi ta vikam wi conakɨn conakɨn ikɨn ndyam tlɨn ji gyaruni gyaruni mɨsamman aghama mɨdzai. ndyam siba mi ɗɨma karatu ɨna tlɨn to kaga conakɨn mɨn kaga na farko farko jika kaga dɨma daɗan mɨnu <noise> gaskiya dɨma mɨnu.